انفضل إني نتحدث بكل اللغات الاجنبية بيش نفهم ونتواصل مع أكبر عدد من من الن- من الناس في العالم، بيش نسافر ونعرف ندوي معاهم بكل إتقان وأريحية باش نجدر نجرا ثقافات كل دولة بلغتها.